De raha iha koa zany hamorona tsinjaky e mba ho lasa mahazatry anao tsinjaky igny <hesitation> averimberinanao avao zany impolo, indroapolo, indimampolo. Lafa averimberinanao matetiky manko le raha de lasa mahazatry anao igny de mandeha ho azy eo igny de tsy sahira koa anao manao anazy laha ohatsy hoe agny afarafara agny sady sarotry adino.